<hesitation> Viikimmüs olõnõs matõrjalist. Et ku om määnegi puuvill vai lihtsalt vill, sis <hesitation> sinnäq päses vesi ilosahe sisse ligi. Aga ku om kilematõrjal, sis tä om sääne häste tihhe ja sinnäq ei päseq viiosaq vaihõlõ.